Esa, dua, tedu, epat, dima, enem, pitu, wadu, sio, mapudu. mapudu esa, pudu dua, pudu tedu, pudu epat, pudu dima, pudu enem, pudu pitu. pudu wasu, pudu siouy, dua nepudu. dua nepudu sa, dua nepudu dua, dua nepudu tedu, dua nepudu apat, dua nepudu dima dua nepudu enem pitu, dua nepudu wadu, dua nepudi siou tedu nepudu. tedu nepudu esa, tedu nepudu dua, tedu nepudu tedu tedu nepudu epat, tedu nepudu dima, tedu nepudu enem, tedu nepudu pitu, tedu nepudu wadu, tedu nepudu siou, epat nepudu. epat nepudu esa, epat nepudu dua, epat nepudu tedu, epat nepudu epat, epat nepudu dima, epat nepudu enem, epat nepudu pitu, epat nepudu waadu, epat nepudu siou, dima nepudu.